الفن يحسّن من المجتمع لأنه يـ يخاطب المشاعر الرقيقة و المشاعر الجيّاشة في الـ <hesitation> الإنسان. و أيضا يعالج المشاكل اللي يعاني منها المجتمع.